<hesitation> esterio faku shteshiakila naꞌ reli wfrafr por nari nulani est wokinoninan este plklə gulaa tenrek sikna kietnilaa, yetni traa, yetin laniyoo, yetli na xkosin, yetli lo shmanaa, wyoon to o shakshil ono buene estará asbuene estere sare tirptil cree, este fua pol gakde kira sueni gulallꞌ tila, guch buenilaa yebuenaw chichalo shigon atenomin pur tant- tan teda not, tiena wor yetilan yetin tlash nayoo yeti, este yagshil mosht este chagto nicho gakrt biachigakgrate kos deke este ni sirbə.